So mi waɗi aɗa toyta ko feewi koñal, jawdi, walla worɓe ngoo hite jooni, mi waɗa toyta worɓe. Worɓe ɗoo njamni waɗi rewɓe njari naange waɗa moƴƴi e nguurii kaɗe. Tumaade mi toyta worɓe, mi feƴƴa laawol rewɓe ɗum waɗa haɗɗii ɗimɓe nguurii ɗe waɗa waɗa waɗi baawol wuro.